Lu lasagnaturi si usa quannu la farina è già ‘mpastata. A stu puntu lu lasagnaturi, ca è tunnu, si fa passari ‘n capu lu ‘mpastu pi fallu addivintari chianu, facennu avanti e ‘n narreri. Accussì si finisci di ‘mpastari e si leva puru l’aria chi po’ arristari nta lu stissu ‘mpastu. In generi lu lasagnaturi è fattu di lignu.